ما قد جربت صراحة، بس أول شي تأكد إن معك كل الأدوات والأجزاء اللي تحتاجها، طبعا كتيب التعليمات كبداية <hesitation> خلي معاك المفك، المطرجة، أبدء أقرأ التعليمات بتركيز أول شي عشان تفهم إيش السالفة، حدد الخطوات كيف بتمشي، بعدين إبدأ ركب القاعدة أو الهيكل، بعدين الأجزاء الإضافية التانية، وفي الأخير أتأكد إنها ثابتة كويس. <noise>